Një makinë qepëse përdor një gjilpërë që lëviz lart e poshtë për të kaluar fillin nëpër pëlhurë. Ndërsa gjilpëra kalon nëpër pëlhurë, krijon qepje të vogla që bashkojnë copat e stofit. Një motor ose një pedal kontrollon lëvizjen e gjilpërës, duke e bërë qepjen më të shpejtë se me dorë.